Për të pastruar dhëmbët siç duhet, fillo duke zgjedhur një furçë me fibra të buta. Apliko një sasi të madhe si një bizele të pastër mbi majën e furçës. Pastroni butësisht me lëvizje rrethore, duke u siguruar që të mbuloni të gjitha sipërfaqet e dhëmbëve. hpëlaj mirë gojën me ujë kur të kesh mbaruar.